Mizara roa ny fomba fanaovana legioma atono anaty lafaoro voalohany, ao ny legioma izay tsy mila voasana fa tonga de andrahoana miaraka amin'ny hodiny fa saingy hoe revo masaka izy zay vo voasana, faharoa manarakarak'izay misy ny legioma tsy maintsy voasana dia avy eo tetehana izy ary afangaro amin'ireo akora zay mety afangaro amin'azy zay vao antsofoka anaty lafaoro le izy de avy eo avoaka.